<hesitation> ùye, ùye. kayi bìà bùú no ina wúléè. Yá ìna mù ɔmi yá bìà bù fi itì sikɔ iku wèe màa nàáa go. Ígbɔ kayi ùú no níìna lɔ wúléè, kayi <hesitation> ábua poafafia le èe so ɖòo gò tè ú nà níà. Yá ɔku màa úni ká go mù ikúnyà màa ú nàá ŋe ɖíàlɔ. Yá kayi ùnià, klekle ù náa zo po. Úwà lɔ nàáa zo po. Kayi ùú mi nélèe, ú nàáa zo po. Á nàáa mù babláà wa iku lɔ nìbinì iku màaké yè itì lɔ kɔà nìbinì ù nà hià ú nàá yì za ezìli nyoà èzìlìnyoà, ezìlìnyoà ɖɛ̀ɛ̀ fò dò ìgbè màa úni ku, blɛ̀ɛ ìgbè màa úni mù ù nàá zi mì èbleè. Yà aɖu úni ká nàá áŋká nàá ŋe iku, úni sú ití màa úni kà nafi ɖíàlɔ, úni ú nà zé ŋeiku ɛɖí. Kíni ɖí ina màa ùye ká no nò. Á nàá mù ni kele búá bonò úɖì èle, kele búá ábua áɖì, ìti íɖì, ìzòta lèe ɔku wèe, úni ɔku wèe màa búni nò ina lɔ si yá bìà bù wàá fi ití si awu, bù wàá ɖí búni si awu. Úni iku wèe màa sò ɖo go tè ú nàá yi yili yá kíni ɖí, kíni ɖí búni ká áni.